أوه سلق البيضة سهل جداً، ما عليك إلا تحط البيض بقدر وتغمره بالمية الباردة، وبعدها تشعل النار وتنتظر المي حتى تغلي. لما تغلي الموية, تخفف النار وتخله ينسلق حسب الرغبة، من أربع لست دقائق حتى تصبح نصف ناضجة، ومن تمن لعشر دقائق لتصبح كاملة النضوج. وبعدها نشيل البيض.